Maro karazagny a saosy fantako: misy saosy soja, saosy huitre, saosy tômaty, saosy pistasy, de io arakaraka le tianao agnanaovana anazy, misy zao s- mankatia saosy soja, de misy mankatia saosy huitre a, fa karaha aminay zao de saosy tômaty ambanà saosy pistasy no tegna fampiasanay.